E la kú xen kuóo e jɇɇ dsa xen fyy la: mý jáaá re fáá’ra jö e ‘náá kié’ e ñóó kuóó e jɇɇ dsa jy kuóó e kóó mii jyn dsa mý jáaá, kie’ la my jáaá e kóó tá’ e küii tá’ kiä’ tá’ kuⱥ la my jáaá ba xa júu jö i re nɇ jö re fáá’ra e la kali láá tá’ fó’ xii’ jö ka li láá e dse tyn e jɇɇ gá jiá’ kuóó re fáá’ra la ku ekóo tá’ kiä’ týy tá’ jö e xin <hesitation> e e, ba’ futbol la ku e jnóo tá’ kiä’tá’ jóo guoótá’ jö e xin volibol i la kú e tóó’ tá’ myy’ jö e xin vasquetbol, la jy <hesitation> la jy sún tá’ e bii lí’ ‘náá e kóo dsa e jɇɇ dsa e ma re ti kö my féé’ e dse lí köö fyy re fáá’ra jö, ký sún fyy xa mý féé’ e kié’ la köö <hesitation> köö tü táá’ la köö juyy e jö tó kóó tá’ tá’ kuóó jö, xen ro’ xíí’ i jɇɇ ñó’ ñí e dse li jná e xin televisión e jö e bii ‘náá’ kié’ xii’ e re kóó e kieéé’ e te dsi tá’ my xáá’ jö bii gá jö ma re ti kóó go iä’ ma re ti kóo re fá’ra jö e ma re ti ká kóo <hesitation> kiä’ jia’ká la jy <hesitation> lajy país re fáá’ra jö e jö bii ‘náá kié’ dsa jɇɇ dsa e jɇɇ tá’ la kö jé kóo kuⱥ iää’ je nýy kua iáá’ je re dsín dsa kua iää je re dsí, ejö jy kuóó e jɇɇ dsa.